<hesitation> <noise> ema me ka ishki moarehwin wanda me se meklo zgasin la ashe me emba ba ah eka ashe me gi ehadu eba utmo angyi, omba gi eka gi eba utmu nga ashe me ah akwe la ba lo sa ba me ekalo okhro ashe me nga lo asi ovye si ada me iyieson si ovye da me hare ba me lumile kaime kyu ashe he kyu awyensh he, awyenshe he ba wo ashe adzadzi kala me odŋe be gi la zugi me ka ŋha melu anti nga ŋha la uncle omba gi hadu okhro utmo melu ma kai me ka ha okpokpo kyin ba ŋha kpo me lu ma kai ashe he, <noise> awyenshe he me me kpla egba ka ŋha la me klo ŋha okpokpo lo shine awo shi olo ba vhu me ah zazabi ba vhume engla emba gi gi hadu eba utmu angyi nga emba ba gi hadu nga lu ma kai me klo da awyenshe he, emba ba ololo ba vhu me nga me ka ŋha, asheme lo, mo ahwon duka baka me nga mo azhin ugbu aghre nga me dzu nga me ka ashe, me he aba awyenshe he aba suknu ba akpo ishi uncle ishi a do kpo mbo ame yi odŋe mbo, me la haka? Ŋha la a, me la haka? Ŋha la a na che toh me gŋo, nga irii aŋhalala ba susku kala me la ba susku kala ne nga me ka ahahi awyeshe he ba, ahahi awyenshehe awo adzadzi eme me la ka me ka shini me ka ahali baŋ ahali baŋ wo ahahi adzi Inde me sko ŋha anyehe aba wo ashela baŋha ya ya ŋyuŋme ya kpo odŋe aba wo ashe la baŋhaya meta kpu mbo ba ŋha ya yayaja me aba domi moawyenshe dzendze embaba ba kafii da me kyu ashe me moawyenshi dzendze la bame eklo mo akwe ala ba me klo ŋha hare me sko ŋhaghre okhro apasto me mbo omba lo, melu kala apasto ka awyenshe me awo he nga awyenshe lo dzu omba kyin nga sa kso nga la kai apasto he a apasto sa a sko ŋha nga mo saghre me yi ko pasto mbo sa lu aŋha klo ŋha mudo me yi mbo, ama aŋha ba atra lu adridzi ekpla la faru ane gŋo nga melu kaŋha lo wo kahe angyi ba me ewo ekpla kyin ba meya lumbo eme la ba me lu ahe shine <hesitation> eme me kaba lo asi ovye asi da me, ba lo si eson gbubin si ada me okhro moawyenshe lo shine awo ishi ahali gŋo arehwin ahahi meka ah awyenshi he wo ma dzadzi, ah awyenshe azgi odŋe la mo awo amgba ma, awyenshehe azgi ka he, meka uhi lo angyi mbo eme me laka shine me ka ahahi kala udzudzu awyenshe lo ko awyenshe lo awola iyli ahogbren eson baŋ ko awyenshe lo awo la iyli ahogbren eson baŋ mbo, ko awo ka ŋha eme mela kakena wo he, domi ŋwo lu aŋwo ka ashe ashe eadzi, asheadzi la hwo, asheadzi moalu hila hwo ama hali ahwo mbo ŋwo wo hali adziŋwo wo hali adzi kena, ŋwo hali hali adzi mbo ŋwo tpuayi ŋwo tpuayi domi ah omba la gi wo mahe zgi omba milo ba ombahe moawyenshe dzendze idhgu hali la kpo oba ŋwo ka hali awyenshe angyi mbo gŋo la kai me klo kyu awyenshehe adzi ŋwo ba kpo ekpla la kpo mbo. Akyimezbo akadzi ekahe lo, anyehe awukun la wukun shushushu chuku ahali ba ashe baŋ akpo ŋha odŋe aka awyenshe awyenshe nga kasa wo ahahi ma mbo nga ŋwo basalu ŋwo klo adzi ba ŋha wo lalo, ka uhuhi hekahe la awakun awukun lgi lgi lgi, uhuhi kahe chuku ahahi ba awyenshe baŋ akpo ŋha lo, nga ŋha koma do kpo ŋha lu ba idzi nga mbo ala lu ada moakyin tsitsitsi kai ah aŋwo klo ash aŋwo klo ashe adzi ba me awo angyi mbo ba, aŋwo klo ashe ahahi baŋ aka ba me sheŋ lu, ŋwo klo yi ŋme la sa da ŋwo klo ashe emekyin angyi mbo ka rabhgo ka idhgu ana baŋ awu mbo mbli odŋe la ŋha zgi odŋe moamgba <hesitation> ŋwo klo kyu ŋha chuku baŋ zgi odŋe moamgba, bo domi ŋwo kpo kahe lo angyi iwu ba hyen ŋwo ka, ka hali ba ashelo woma, mela ka hali angyi meka ahahi angyi me kyu ashe me domi ko kagi wo uhuhi ambo me kpo ekplakyin balo awo dzudzi mbo aŋha adzu azu me nga le ka ah anumo me ka ekpla gŋo kpo he ba imbi ŋwo kpo ka he angyi ŋwo kpokahe angyi ŋwo hyen idhgu ashe milo ŋwo hyen ashe laba ba bmi dzu otse, ŋwo wa ashela ŋwo hyen ashe laba ŋha akpo hwo aŋwo angyi ama inde baŋwo hyen kahe angyi mbo ŋwo dzu lu mile meklo ashe ochuku amo odŋa awo ta angba ma aa, mo adŋa awo la motochi ma aa, mo adŋa ah ka moala yi usku idzi mo adŋa la kpo kahe, moadŋa la kpo kahe wole me klo lu edŋo mo idhgu moashe mi ŋwo kyu mo ba hwo aki ŋwo la wukun okpo yhres hwo isi ako nga la wukun mbabhga a ya ashehe ka kpo me ekahe ka ashe he kpo mekahe ka ashe he kpo mekahe don ama milo ŋwo kpo nga la wukun lgilgilgi chuku kahe nga melu mile aŋwo. <hesitation> ka ma me eka me wo he me eme la sa dame, memeka arehwin ba me kpo shawa arehwin shiri meka ahahi baŋ ahahi arehi lo awo ka ŋha ko ashe sha mbo mbo aranomo ali ahahi arehilo awo ka ŋha me wo akyin mezbo ma, akyinmeze bohelo <hesitation> ahahi me ka baŋ awo dede ombaŋha gi dzu kahe gi la taoka ahogbren oze ka hegi tsi ababul nga gi lu ma gashi gashi gashi tohahahi baŋ me ka ahahi baŋ awo arehwin la baŋ akpo iyhi ahogbren, awo arehwin baŋha ayi agbon egba ahogbren nga melu mala idhgu amo arehwin he lo shiri awo arehwin la me kpo shi? Ba me dzu otse kala ŋha ba me dzu oklo kala ŋha, ba me zu ŋha da ŋha wo kyenzbo me ama ŋwo zuka idhgu arehwin helo angyi mbo, ŋwo gba ka arehwin nga gba akhwo wundu kha akpri aknu ŋwo ai kai kyenmezbo kyenmezbo, moala akyenzbo asi aŋha mbo wo asi angyi mola ŋwo kpo ekpla la balo ran ghre mbo ŋwo ŋwo zi kala arehwin laba ŋha wo ba do mbo ŋwo mbo ŋye ahahi aremilo akpo chuku kaha nga melaka arehwin okpokpo la ba ŋha kpo ahahi baŋ arehwin la wo iyli ahogbren, arehwin la ba aaaaa akpla egba hogbren arehwin la ba ŋha dzu pyapyan kala moarehwin shiri awo arehwin wanda meka nga ba me dzu oklo kala ŋha chuku da gi fa ebwe da gi domi abamelame ba arehwin nga arehwin amo aki ahahi ba areme lo akpo ahah tsitsitsi me mbo ba enye ahahi mi lo chuku kahe nga me la eka arehwin ahahi baŋ aka ba me shen ludu ashe me ahahi la ba ŋha kpo kame lo asi ovye si ada iyieson. Asi ogbu eson ubi asi ada me, mela kai ashehe me kyu ŋha aba kpoahwo ame aba wo arehwin ba ŋha ya si odŋe me ya zga uknu koma me luda ŋwo aŋyehe ashe me awo are la ba ŋha si odŋe me azga uknu, kafi da me ndze odŋe me, melayalu etsi agah ba ondzi odŋe me gbu yi nga, me kasia a emba me fara si amgba sidi cement me ka ŋha si recit ciment baŋha si agboŋ buhu ekpoenyi anomo me aka meklo onze odŋe gu oka tameko ah kpowohwo baŋha kpo ahwo awo he, me la a okpohwo hwo baŋwo kpohwo he, me mbli ka nga me kabuhu cimiti ekpli khpe ekhpenyi toh idhgu moarehwi hi lo angyi idhgu ashe he lo abgyi awo ashe gŋo si ozga odŋe ŋwo me ka <hesitation> ali baŋ awo ahahi dzadzi la ya miodŋe ya zga awo ahahi dzadzi la ŋha ya ko mewo anye mbo mbo abaka moawyenme nga ba kpo gya ahmu moawyen me sizga aka baloran ghre meka amehe lo bawe meka uwu ama la wu anzho ba ŋha wuangyi mbo anzho la abye arehwin moashe mesamah moa <hesitation> tso foda mo he ren ayi nga le ŋwo ka kama asheadzi asheadzi moaluhi ŋwo ka iyieson angyi ŋwo ka asheadzi iyiayi mbo asheadzi awo iyieson ŋwo ka asheba ŋwo awo ada shine si odŋe dzadzi ŋwo kaŋha tspu agbo egba ba kpla okpokpo baŋha kpo uzi laba ŋha zi duka amahe do lo awo ama angyi ba ŋwo mbli oka ka arehwin nwo dzadzi ba ŋwo zi oklo kala ŋha ŋwo zi <hesitation> ka idhgu moarehwin milo. Lo awo moarehwin la mo akpo ahwo aŋwo angyi ama ŋwo ka arehwin waya waya ŋwo gba ka ashe nga ŋwo ashe amo, ŋwo gbo ka aranomo nga ŋwo mbo, chuku kahe nga mela eka arehwin ahahi baŋ, la uzi baŋ, la arehwin laba ŋha wo iyhi ahogbren, la arehwin la ba ŋha kpo ekpla la oran oghre ngale omba milo me ka idhgu moarehwin hilo, me yi dachewa arehwin laba me ya zi oklo ka ŋha, ba me ya hyen ovhrevhre kala ŋha, kara me sa yi dzu ka arehwin laba ŋha si otsi gbu osi adame angyi mbo me klo arehwin le medzu ka la ŋha baŋsi ovhrovhre asi ada me ochuku kahe nga ame lalu mile anyehe ekplakyikyin la ba ŋwo ok oka okhro arehwin shini awo ishi? Awo ekpla la ba ŋwo ka oba arehwin awo arehwin la ba asi ovhrovhre asi aba ŋwo ka ahahi baŋ, ŋwo ka ekpla ŋha mbo ba ŋha mbo ba ŋha kpo so chuku kahe nga me ka arehwin ahahi ba ŋha kpo kala arehwin la kpo iyli ahogbren eka ba me shenlu.